Faa ɓeyda laaɓal e cellal. Ɗun woni jon kaa banngal laaɓal muuɗun. Jon kaa ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. Laaɓal yo huunde non aɗe anndii <hesitation> hasindinaande sanne. Huunde duu wooɗunde sanne.